Sa nyaku kepaat kurimean sa u kan teindei yon kan teindei ken nanampa telese mana warong ta nenan memang pena gilingin san tempo pa gilingan empeyo. tare tu taapen wotu memuali mo e was- was teindei wo tu siwon. wo tu dutu en ke dutuange tan ni tu mang paling gaga musi siwoken karea enkek <hesitation> mbas putik peendon tu telou sa- sa dumutu memang to man u un was teindei ti, torona tu memang musi pengayo ngayoon nusa tudi pengayo ngayoon nitu akat melak ung rewek remia melaung dei toroit te dau tu. ni tu mo tu sa umbas teindei ti musi pasewoken nange kere um embas putik. yo ni tu satu minedutu mo wotu wianue witu witu e meja ka kekanen tamo paling gaga rimean sapa kuan tu wemo si santang na sinan. si sipeen nasinan yei wo sian santangen. san tu weas winean wo santang wotu memang <hesitation> ginaga ailenengkap ange u- u rampa rampa nitu woi kekanen nange keria u- umbas teindei memang sedap kuremian tu